Pues caney shixsajierannu bueno guternu nasajiera not pajaricte cotorro diesh loroque sajiiera uque sap shanoon anticorrolque janquejemia camey anac ti manabelanche pac chimiñieu cameya notche mucpien misaja panguuch pibiel biel mi comida apumein ayj veig shibimisarabsaranbe jaliegnio juelayna nanpa lash miesh shabismo lamapierno cuen pasoca pangoet aiyejsajaguande sinteligente